Maromaro moa ñy fomba handrisian-teña ñ'anaky ñ'ajà ñy zaza hihina voankazo: <shushes> Manahaky anizao ñy fañovañovà ñy voankazo omea azy. atoron-teña azy aminy ñy fomba hafa fanao andavanandro ñy fanaon-teña isanandro ñy voanakzo omea azy. <shushes> ovaovà koa ñy jabo ampihinany azy imba hampazoto azy hihina voankazo.